Hewan yang bikin jiji kalau kata gue si ini ya kecoa tuh nape jiji emang itu kecoa bener-bener pernah gue ngendus tuh bau banget jiji ya dia di mane aje bisa hidup ya di got ya di kolong kasur ya di tempat-tempat yang agak bedemek-demek dikit dah itu baunya gak karuan kadang-kadang ngegroyok nih taunya udah disitu dia udah berenak pinak tuh di tempat yang lembab itu gue pernah gak bersihin ya tuh udah gue pikir tuh kecoa gak pake kb lagi kan udah banyak banget itu dah gue semprotin aja sampai bayar sama bayi gue nih udah modar semua dah tuh itu gue rasa jiji mah ya baunya itu kadang-kadang gue juga kok bau banget nih kayak gini nih binatang-binatang aneh nih kok pikir gue nih.